Kôfa maren̈y hoe tinainy izen̈y zao fa asa edy hanomboko asa avy eo koa no fa tinainy amizay maro asa. Avy eo koa raha atao anaty jerinakà rehefa tinainy andea hanasa loha kolera e ho zaho ia.